لو أجدر أتعلم لغة فورا أختار الصينية لأنها من أكثر اللغات انتشارا بالعالم، وراح تفتح لي أبواب وايد بالشغل والتجارة خاصة مع التطور اللي عندهم بعد، ثقافتهم غنية ومميزة، تعلم اللغة بيساعدني أتعرف على عليهم أكثر صحيح صعبة بس <hesitation> التحدي هذا ممتع ويضيف لي مهارات ما عند الكل.